Araka ny hevitro eto amin'izao tontolo izao dia mety misy karazana fitenenana any amin'ny dimanjato any. Satria mety hoe ny firenena anakiray dia manana fomba fiteny tsy iray fotsiny, fa mety maromaro ohatra zao hoe Madagascar zao manana fomba fiteny valo ambin'ny folo mahery.